Tok bahan no songnani kwbangma lama tongo. Tok no songnani swkang bono ma bwtharnai tei bini bwkrang ba bukur no khugui ma khibinai. Aboni ulo tok bahan no kwragwui nana nangnai tei kaham khe ma suina tui kaham bai. Tok bahan no bono siming bo songui chaui mano. Ongyakhe kubuini manwui bai dalugwui bo songwui chai mano tok bahan no. Bono kwrankhe serwui bo chaiui mano tei birayani bo songwui chaui mano. Tok bahan no hatai kotor rwgui juda juda khe chajagwui tongo hatai kotor ni borok rok.